Kja̱xin ri chjasena ntihi na ichrán tsjasini ixi jnko jnko kié chajan xi̱kini na ina sinchechjáni nda̱jna tèntso̱ nnn kja̱xin ri kotèn ri tèntso̱ la jína á ts´e̱nani o̱ ri ntihó tꞌayakoheni chóntani na táhó sicnhechjáni ijnko na má kja̱xin la ri xroe̱n nkehe tsjiko na ticháxi̱n átsjini ijnki tsíkakjani ri ijna ijna tsjiko ri tèntso̱ a ri jna na mé sínkí doscientos cuarenta o̱a doscientos cincuenta ri por kilo ri ijna tèntsoa̱ ndá ijnko kilo mé tsjiko ri tèntso̱ a na mé ijna pa tsjanchian xiéni para ijna para tèntso̱ ko ijna guajillo tsꞌína ko almendra na canela tsikꞌe̱nani ri ndasin ijnko na ri kaín ri nkehe na mé tsjixin tsꞌe̱nani na ndá tsji̱kao̱ni ri ndoe̱ni na ndá nti tsjassss sinchekueni ri ijnaa tso̱kuena tso̱sósona tsꞌixinto ri jna. A na ndá tsoṭsinká con molino tsoṭsinkáxin molino ntsíntsi a tso̱ntsinkáxin na ndá tsjixijan na tsochréhe̱ ri canela na almendra ko ri guajillo kja̱xin tsotsínka na ndá tsjixijan na ndá itsꞌe ri tꞌèntso̱ a tsꞌaxrjehe tjo̱é ri kotèntso̱ na ndá nti tsochrijichoni na por pedazo xi na ndá tsꞌeto na ndá tsa nchekꞌákjeni nio na ndá tsákitoni jnko chika tsi̱kia̱ni jinta nko̱siñe de ti chika de de kán lítro̱ ri chika tsꞌeto a na mé nko̱siñe taha mé tsikia inta tsꞌexróte ri jinta na ndá tsꞌinkankí ri nto tèntso̱ a tsꞌinkankína ri ó tsoxrótena tsꞌaxretaon kaín ri kjiṭa kuènté ri tèntso̱ kaín ri ixi tjóahya na ndá tsjixijan tsotsjeheni ó mero tsochján na ndá tsotsjexini ri into a siná ó mero tsochján na ndá tsꞌenkaṭe ri ijna kuinchetsinkani a tsinkate kaín taha ó chónt con ti xroe̱n tsinkate na na ndá ante de ri tsinkate taha la tsakitsjetóheni iso xia xi̱é ri kotèntso̱ e ri. Inta kjíxróte a na ndá tsjixijan na ndá tsꞌeyaxín con tjan ri xia na ndá tsꞌe̱nka̱nkíni na ndá tsochján nao ó tsochóheni tsoxróte na ó xi̱kahó na ó ikji lísto̱ ri nda̱jna na ó jína tsotsjexichoni á ncho̱xón ri xíjnta na ti ó tsíchjana na ó ó xi̱kahó na ndá siniechoni na xi̱kaha lo nismo̱ ixi ri ntájno ri ntájno la kja̱xin sítóxin istjini ndasin ijnki natahana tóxin ri kontájno na tsꞌe̱nani ri ntájno na ndá nathó na tsꞌe̱nani kja̱xin ri xro̱én ntájno ijna miateco jitꞌin ri ijna a mé tsꞌe̱nani ri ijna a tꞌo̱ kilo ri ijna a mé tsjiko ri ntájno a ntaho tsꞌe̱nani almedra na pimientana aníz na clavo la manzana la chꞌokan la noṭja̱ o̱ galleta na ndá tsji̱ na xíjnta ndoa tsꞌina la ndá tsji̱kao̱ni ndá tsji̱kao̱ni ri ndoe̱ni ri na ndá nti. Sinchechjáni ri tsꞌaxrjehe nkañeñe ri ntájno a tsꞌóñani na ndá tsꞌaxrehe ka̱ñeñee na ndá tsꞌe tsjákitoni jnko cazuela na tsi tsochjáxin con nio senó nio tsi tsinchekꞌákjeni xrohi na ndá tsakitoni ri cazuela na tsechjáxini xia ri into na tsꞌeto con xia na tsikite jintsí jinta kixin tsochján inta yíxon ri into na ndá tsjixijan na ndá ri xro̱én xro̱é i ri nti ntájno na como como como ó kjuixin kótsinka tsoṭsínka kaín taha na tseyachoni con tjanchoni xi̱kihó tsꞌeaxinchoni na tsi̱kitechoni na tsꞌinkatechoni xíjnta na na ko so aníz na ndá ri ó ti ó ikji nti lísto̱ tsꞌexróte con ti xro̱eé a na kaín tsoṭsinká ndá tsikite na ndá ri ó ikji lísto̱ na ndá ri ijna polvo kjuínchesósoni ri jna jina kuènté na na̱xa̱ tsinkaṭekuani na tsotsjexíni na ó tsíxrótena ó táho na ó jína siniexíni. Xi̱kaha kja̱xin nti tèntso̱ tsíkꞌinka itja̱ ti tjinkaoni sichꞌénani ti tèntso̱ tsíkꞌinka itja̱ na itsjini ij tsikjeyani ijnko tèntso̱ na ri ijnko ri tèntso̱ na sínkí hasta tres mil peso tres mil doxciento tjajoxín ri sin ri ijnko ri kotèntso̱ ri tjinkaon sinieni sinchechjáni sinieni a na mé tsjikoni tala kja̱xin i ixi ri jnko sin na mé tsꞌóxraya tòñe tòñe kixin ó tsꞌinka tja̱ na má tsi̱kjakja sin kanta na kachróchino na sinchekꞌákjen sin nio jicha nio ntatsja kixin tsochján yóxin ri nio ri nkaya ri tòñe tsꞌóxraya sin a ntaha sinchechjáña sin na ndá ri ó tsíchjan tsíkꞌákjen siín xrinta ri xrohi na kaín na mé naxreha ijnko sin la tsꞌóña ri kotèntso̱ la tsákitjia̱n na tsa pa tsꞌaxrjehe kaín ri ijna̱ na tsakitsjehe sin ri tjo̱é na tsjo̱ni̱má sin yóxin ri into na tsikjanjin ntsi xíjnta na ndá tsjákiín sin ndá tsjaixan ndá tsjiko sin tsjákian sin itja̱ chrítaon ri. Xrinta a para tsꞌinka tja̱ mé xi̱kaha mé jína tsochján ndá tsixian ndá tsitja sin ri kachrochino na ri kantana tsja̱váxin sin yóxin ri into a para ixi ri vapor kuènté ó tsochjáxin ri into a na tsetja sin jinche tsitja sin la tsotsjehe sinhasta jnko hora ko cuareta minuto na o̱ xi̱kihi ndá tsotsjehe sin kixin lísto̱ ri hora kuákian ri hor ri tiempo tsakian sin itja̱ tèntso̱ me ri a taha la ó tso̱hen contar tsotsjehe sin ri hora con ti cuarenta minuto a kixin ndá ri ó tsíchján ndá tsakjìn sin ri inche na ri kachrochino na ri ri kanta kjua̱váxin sin kuinkaxin itja̱na nda ri ó tsꞌaxrjena ó sinie sin siniexin sin xi̱kihi, tsochján ri ó tsíchjan na ó jína sinie sin ri xi̱kaha.